أفظل بصراحة إني أتحدث مع نفسي في المستقبل لإني أحب أعرف كيف يعني بتسير حياتي وأتلجى نصايح عن قرارات أن كان مفروظ أتخذها يمكن تساعدني الرؤية المستقبلية أنو أحسن اختياراتي وقرراتي ،وأعيش يعني بشكل أفظل ومريح ،الحديث مع الماظي جميل ولكنه خلاص بالماظي ما راح استفيد منه شي لكن المستقبل يعني يحمل إمكانيات جديدة.